<hesitation> Ny tendrombohitry misy aminay akagny e fa tsy e tsy tadidiko agnarany tsy tsaroàko agnarany, avekeo amin'ny rano ndraiky le rano miangony magnan'igny anarany Matsabôry Matsabôrin'i daka, avakeo anaran'ny rano le hisaiana aminay akagny Amboangy fa le ra- anaranle rano ngeda be regny Bemarivo.